<noise> mira' qanejeel qagan laj taq comid sensiy re qatij chel qalmasal el q'aq kinaq' chi'iil ch'aqch'ooy otz laj wa'iim kirb'an juun rik'in richi'il jun vas rikapan. <noise>